Pos me vieni la propaganda essa d'ALSA dun branu por amol. La verdá es que propaganda mejol pos impossibli. M'á encantau, assín te lo digu. Alogu, si me passa la revolá pos ya me recuerdu delas viajeras tan malas que tenemus dendi'l puebru pa dil pa Caçris. Un penaeru, la verdá, i alogu no quierin qu'agarremus el cochi pero, chacha, es que no mos quea otra si queremus siguil viviendu enos puebrus.